Toh. toh nure ka ma kwai nure wanye ma ikuwe kama ikuwai mermo ma ningu hakuri yi tono tiba mo ningu hakuri yi tono tiba, ma pisiu yiyau. ka buyamin gangu ma mo ningu hakuri tiba. Har yito bu bibigu kwara bukino yiyu bibigu kwara bu kinon yiyu toh buyaminiwai gungu ma ninguwai hakuri buyaminiwai gangu ma ninguwai hakuri. Tichegu kinyo kasi kama ya tonono ma nye hakuri. sai ma ninga mo mer bu fisindi bai yo tiba bi ningu labuyu bire bu bugu kwaranba ito- ito kwaranba fima ma tilangu yanda ku bu pongu yi tono. yaku babuya derewai kala yi mo ma yaningu. iyu injatewi ma nyegu gargadi dabu ma nyiu min babuya ya nyiu shawara yi dabu. no nyiu shawara ba buya yi chatuwa babuya. Don tono mer mo ma chwatgu bakwara ma tiba. Mo mere ti chei kin ya. ka ma yato ne ma nyiu hakuri. ka ma ya tonone ma nye, a jegu tiba kama joguwure mai ma- ma de jama lai. kama de jama lai, ma gomin bindau ma re ma nye pina. shikenan yi ba kwarama fina jegu tiba a jegu a jegu tiba a jegu a jegu. Mer mo ma ya wurei dikingi. sai mo- mo ma hankali mo bongo pimai. tiche kin ya, ka ma yatonone sai ma nye fina hakuri. Toh. mere mo ma nyigu pima hakuri tiba ito bi labuya bir tiba. bu bigu kwaranba bi labuya bir tiba bi bugu kwaranba bu labuya bur tuba. bu bugu kwarenba bu labuya bur tiba. bu bigu kwaranba. Toh babuya don ma leua a ba ningya ba derya ir ti- ti tomo ne. Don saboda ya kundwi, sai shikenan nba mere biningu rayuwa bur tiba. Ka gani mu jo jama, magemin pina mo nyui bachi. kowei ishari, manyui jendi ma ninga ma- ma- ma tenuwan iri lummo, ma nye jei ai dili ka aliwai ma tenwai nenmo yibo jindimai. Bur ma nyegu a jegu tiba ma nyegu a jegu tiba mo nyegu a jegu tiba har ito bu miri bu miri bu miri bu miri. ka gangu pima tiba aa ma kwei chika gangu pima bwuigi. ren tu buyamun gangu cha kau? ren ma ya- ren maya riyin rimau ko. Don tono a daya ai ma cheti buyamin gangu. ti duniya kam ka hakuri ne. tu girmanu ner pima chau. sai hakuri. Don tono. mere mo ka mo ma nyegu fana jendi tiba ma amin lummo ma tenuwai jendi ti fina kasi ma nyegu pina. Mere mo gemu ka jama ya ne <noise> pima baci jendi tuba. mo ma amin lunmo ma tenui jeni ti pima kasi. ba mo nyigu pumau. mere ma gemin bindou ka jama yane ma- ma fima bachi a chagu. ba ko ba kowei yiri a chagu ma jegu bu ningu rayuwa bur tiba bu ningu rayuwa bur tiba bu ningu rayuwa bu biku kwarayiro. Yika muasi. mun toh- mun toh. mo wo mo jokiru shani nyen bakwara bo. Yin ya kasi ma joku nyendi si ya kwini. don tono jokugi yindi si ya kundi bakwara tilani ti dabui. don tono sai ma jokungu pima nyendi si nyai si. si dabui mo jokungu pima ba ninga si nyai si Toh mer ma ningu rayuwa. mo biyon kwarai pima tiba. Ka nur mo winon wai. ka rub wai. ka kunon wai. ka nyi don wa. Mer bu ningu rayuwa bur tiba bu. Bi bigu kwaranba tiba. bu jokungu bakwara ma tarbiya yi nya don a- a ba buya ba ninya ti dabui ka gani. a- a toh nure. kun yen ka mo nare kama kwai bakwara ningu ta irne no yereni kagani, toh kinon muamua bakwarabo. yi- yi- yi mo. yi mi. toh yir tinon. Don tono ka yi dur bakwara yo bwirui yoma yi bwuiwa. ya ningi ti nyai. kwara yo ya ningu ti nyai. don tono yi leya yito sai yi- yi jokungu bakwara yo yindi si nya tiba. yi jouwure yiri yinyigu pima jendi jeku. Ka yi yana lumo ka andi lummo, yi tenaga tu tenangawei, yi demano fina. pima jegu a jegu a jegu tiba. yimiri yimiri yimiri yi miri ito tiba yi ningu rayuwa yir. yi buyanu kwara yiyo. har kwara yiyo mwa ba tilanga nyendi si chongu yi miri. kar- ha- ha yi dui duniya, mere yi jokungu tarihi bakwara yiro bu nyawa. don tono tarihi dabu majokugu babuya ti ya kwindi. nure kun yen kama kwei bakwara. babuya ya nin ti nya ne, no yerandui. don tono to- to- to yo ma yi kinga bagrai ningu yito. shinne yo ma pero yi pongu hali buiyikinga bagrai miri. Don tono sai. mer ba bu ningu rayuwa bur tiba bu ningu rayuwa bur tiba bu ningu rayuwa bur tiba bu ningu rayuwa buri tiba bu ningu rayuwa buri. Ka ma kwei nur gangu yo bwuigi. aa ticha ka kau. ti buyamun gangu cha?ai no yiti duniya na kabu. ti yi ya tono. yi ninga hakuri. Ti yi tono don. sai yi jegaure yitono. Toh. to rayuwa noi niwui labuya. Ya wani chei tikingi, ba kwaranba, bakwara yo. ma ba tilanga du yi timiri sai yi miri tiba. yi miri yi miri miri laibuyandi yir tiba laibuyandi yir tiba laibuyadi yir tiba. ba buya ka ya ningu ti nye ne mo- mo nbatei kama ya kogu ne. sai njatei mo kogu. Toh sai mo nyigu shawara. yanda ku chotuoi yo. Aa no ya nin yito no yin nyo- no ya nin yito no yin nyo. Har babuya ba gira. ba lou yo ba keluyo gundu. Shikenan mo jatei.